Kono njeyaaji waɗi ina ngari e labbu waɗugo soogoo jeema, miɗo faami ko ɗum ngam laawol heɓugo baafal ɗuɗɗum waɗano jeemol janngo. Himo waɗa waɗude neɗɗo faalooji tun, waɗude jeemol moƴƴi e aduna hannde tefnataa mbeewa nootaande. Miɗo waɗa aɗaɓɓe ko ina faaɗa tefnude ngal jeemol so wonaa kadi heɓugo firteeji moƴƴi e ndiyam.